Fai nek ala biasa sebut neu akhir minggu no fai hahaek. Hataholi ba'uk a boe fai nek so na ala paken neu olahraga no nanong te ta so na ala tao hobin a.